<hesitation> Ya rô, hitako hoe <hesitation> hilaigny- hilaigny zegny le miala hely- non manapaka hely le <hesitation> le te- fampiasagny technologie be ô na <hesitation> magnapaky fifandraisagny amy tontolo <hesitation> numerique zegny <hesitation> ilaintegna na igny fiasagn'ny segnin'tegna, fahasalaman'ny maso ô, de <hesitation> de hitako hoe important be, misy fiantraikagny amy fahasalamagna daholo ko izy jiaby zegny.